Muting maan umimé éni uting babé ufaak butumi bu gafoŋo mo moomé: batanj, éni uting jaraam ufaak békani butumi bufoŋo, sisankajumo éni uting so békani butumi bufoŋo, étiyee néni uting yo yo békani butumi bufoŋo, bucaŋéén busa éni uting bo, bo békani butumi bufoŋo, bucaŋéén bahay éni uting bo, bo békani butumi bufoŋo, éni bucaŋéén baniif éni uting bo, bo békani butumi bufoŋo, gujééla éni uting go, go békani butumi bufoŋo, gumampatang éni uting go, go békani butumi bufoŋo